أفضل أكون مؤلف مشهور. التأليف يعطيني فرصة أبدع وأعبر عن أفكاري وقصصي بطرق مختلفة. بعد، المؤلف يقدر يترك أثر دائم من خلال كتبه وأعماله، بينما التمثيل يعتمد أكثر على الأداء اللحظي والشهرة المؤقتة.